वतेर् सुर्फचे अत् मन पनित् कुन खुस्कैब परे?। पनित् तुतेन कुन खुस्कैब नोअरे?। पनित् मोमन्ते अ, खुस्कर तु हेतु खुस्कर नोकोए हेतु तो कोए हेरते मने नेगे सोलिब परे, ह हेतु सोलिब पर तुके जेत होइ गोल् घोरिअल् घोरिअले तनेग सोलिब परे पनित् अरु असे अरु घोरिअले सोलिब परे ते हिनत मने मतितु सोलिब परे छुन्बिलन्ग् मने जन्तु हेरि कि कोए मतित अरु पनित् थकिब परे खे जन्तु कित मने कि होइ मने सोलिब हेरि पनितु मने खुस्कैब परे ते हिनत पोरि जै घोरिअल् होइ गोल्, तैशोत् कसो होइ गोल् कसो होइ पनित् खुस्कैब परे, तैशोत् होइ गोल् किसु मन् मने हेरि छैनत् किसु मन् हेरि मनु असे जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु जन्तु।